डर शब्द सोचले पर हमरे दिमाग में ऊ हर चीज आवेला जब हम कउनो भी वजह से घबरा गइल रहलनी। डर में इंसान बहुत घबराए लागेला डर में बेचैनी भी आम बात हो जायेला। ई मे इंसान बहुत ही बेचैन हो जाला और अपने अंदर के सुकून के भूला के बाहरी चीजन से डरे लागेला।